Ndonndoww e hutinira e ɗemga mum juutunga gam caɓko, nannga, kwaariiji, ɗum wurtinai ɗemga ngan, juutungal, dun raara to ko ɗum nanngata, ɗum caɓko ɗum nannga, ɗum moɗa.